pɔkpaakɛɛ kǝ́ ŋ sieni nimirǝ wɛyǝ ǝ dasɩrǝ osupǝ ɛɛ kupǝ ɛɛ nuya ɛkuroŋbǝ, ɛɛ ohoo ɛɛ tusa ao kafɨra o, ohoo ŋ́ no yuu wɨwe la kpɛɛ atayǝ okoŋkwepǝ sa akɔɔpǝ. Afɔkpɛpǝ Kɛɛpǝ lǝ ǝpǝ ŋ́ na yaalǝ wɔɔ: akʊkɔpǝ ɛɛ amɛɛpǝ epereceepǝ cɩkɛɛpǝ pɨ yaa. tu ru ŋ tu wɨ yaa, akɛɛpɨ sa rɨ pɨ yaa pɨ láa wʊrʊ mɨ epipǝ sa epipǝ sa vǝ́ pɨ lo pwo cɩkɛɛyǝ ɨŋ mɨ pǝ rɨ.